<noise> Ndikka mi heɓa bojel to wuro am, ko mi resata mboodi to wuro am, ngam bojel kaŋŋel, hingel ɓuri mboodi, ngam ngel ŋatataama, ngel nawnataama, ngel waɗantaama koo ɗumi, ndem mbo a waawaay nanngaangel, jogoɗaangel, pijiraangel wakkati njiɗɗa pati.